No väega ausahe üteldäq ma ei tiiäki väega eläjit. A näütüses jänes piät jo ka peris kibõhõhe mõistma juuskõq, ku tä rebäse iist piät ärq juuskma kasvai egä päiv.